leit er haldið áfram í húsarústum á eyju í Indónesíu þar sem harður jarðskjálfti reið yfir á sunnudaginn að minnsta kosti hundrað og fimm fórust þúsundir ferðamanna hafa verið fluttar á brott Akureyrarbær greiddi á fimm

árum hátt í milljarð króna með öldrunarheimilum ríkið hafnar endurgreiðslu

að borga með rekstrinum Norðmenn hafa keypt

af íslenskum bændum fyrir þrjú hundruð og tuttugu milljónir króna vegna þurrka enn sem komið er hafa eingöngu bændur á Norðausturlandi uppfyllt skilyrði Matvælastofnunar um útflutning á heyi hinsegin dagar

voru settir í dag á fjörutíu ára afmæli samtakanna sjötíu og átta í kvöld fer fram dragsýning af því tilefni við það er ekki bara sem lætur á sér kræla þessa dagana lítið hlaup hófst úr Mýrdalsjökli fyrir nokkrum dögum sem veldur aukinni rafleiðni í Múlakvísl þessu fylgir brennisteinsmengun og því er fólk varað við því að stoppa við ána er þessu alveg ótengt og er öllu sýnilegra þó svo að hlaupið sé í rénun hefur mikið af vatni safnast upp í landinu við þjóðveginn

virkar eins og sigti og fram til þessa hefur í gegnum hraunið og komið undan veginum hinum megin en í síðasta hlaupi fyrir þremur árum barst svo mikill aur og drulla í hraunið að það er orðið mikið þéttara og vatnið á

ekki eins greiða leið í gegn þjóðvegur eitt hefur verið lokaður fyrir umferð frá því í gærmorgun jeppum og stærri bílum er þó leyft að aka í gegnum

ökumönnum smærri bíla er bent á að aka hjáleið um Meðalland en sá vegur er aðeins malbikaður að hluta fyrr en í næstu viku grátt vatnið úr

setur svip sinn á landslagið það tekur nokkra daga fyrir

komið hingað niður í Meðalland og Tungulækur orðinn talsvert breyttur kolgrár á litinn

það sést við mosann hérna að það

sérstaklega seinni partinn í dag við erum vongóðir um að það styttist í opnun

en að öðru leiti er lokað

í bili já hún er

þar til við áhyggjur af þessu engum orðið meint af

hvort það borgi sig

að hækka veginn sem fórust í jarðskjálftanum á Lombok eyju á sunnudag áfram er leitað í rústum og óttast að fleiri finnist látnir þúsundir erlendra ferðamanna hafa verið fluttar á brott um tuttugu þúsund íbúar á

eyju hafast enn við undir berum himni eftir jarðskjálftann á sunnudag á meðan björgunarmenn vinna hörðum höndum að því að leita að fólki sem gæti verið á lífi í húsarústum eins og í þessari mosku sem hrundi til grunna í skjálftanum

slapp út áður en hrundi í gær höfðu tveir fundist á lífi en þrír

ekki er

er ljóst hversu margir sluppu út

björgunarsveitir eiga enn eftir að ná til nokkurra þorpa og svæða á

sem urðu illa úti í skjálftanum staðfest er að hundrað og fimm eru látnir en stjórnvöld telja víst að fleiri eigi eftir að finnast á fimmta þúsund indónesískir og erlendir ferðamenn hafa nú verið fluttir frá gili eyjunum

þar sem skjálftinn olli skemmdum en engu manntjóni örtröð var á ströndum þessara eyja í gær þegar fjöldi fólks reyndi að komast um borð í báta úti fyrir en brottflutningurinn hefur síðan gengið betur tveir leituðu til neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis á Landspítalanum eftir verslunarmannahelgina kyn fólksins var ekki

gefið upp annað sem leitaði þangað hafði verið á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum en hitt á höfuðborgarsvæðinu frekari upplýsingar um málin fengust ekki frá

lögreglan í Vestmannaeyjum tilkynnti í morgun að hún rannsakaði tvö mál eftir nóttina þar sem grunur væri um kynferðisbrot næstum hundrað og fimmtíu manns

þar af fjórtán alvarlega eftir

loft upp á hraðbraut við ítölsku borgina í gær einn maður fórst í sprengingunni sprengingin var gríðarlega öflug og olli miklum skemmdum á hraðbrautinni og nálægum byggingum þegar fullur af gasi sprakk í loft upp óhappið varð eftir að tankbílnum var ekið aftan á vörubíl í umferðarteppu á hraðbrautinni nokkrum mínútum síðar sprakk íbúar voru felmtri slegnir

fórst í sprengingunni hundrað fjörutíu og fimm eru særðir þar af fjórtán alvarlega segja ítalskir fjölmiðlar uppbyggð hraðbrautin féll niður að hluta til miklar skemmdir urðu á nærliggjandi húsum hinsegin dagar voru

í dag stjórn hinsegin daga ásamt Degi b Eggertssyni borgarstjóra málaði tilefni Skólavörðustíg í miðbæ Reykjavíkur í við mikinn fögnuð viðstaddra baráttugleði er yfirskrift hinsegin daga dagskrá fjörutíu ára í ár því má segja að formleg réttindabarátta hinsegin fólks hafi staðið í fjóra áratugi

hjá mér er einn af skipuleggjendum hátíðarinnar Gunnlaugur hvernig lítur

út í ár hátíðn lítur

Skólavörðustígnum í dag

það veðri virkilega skemmtilegt hérna í kvöld

en ekki hvað er eitthvað annað í boði við erum

ég tek mér góða þrjá tíma

öll helgin gæti orðið góð um mest allt land velferðarráðuneytið hafnar því að endurgreiða Akureyrarbæ hátt í milljarð króna vegna taps af rekstri öldrunarheimila formaður bæjarráðs segir þetta mikil vonbrigði en vill þó ekki að ríkið taki við rekstrinum Akureyrarbær rekur öldrunarheimilin Hlíð

og lögmannshlíð með samningi við ríkið samkvæmt úttekt endurskoðanda greiddi bærinn átta hundruð fjörutíu og þrjár milljónir króna með rekstrinum árin tvö þúsund og tólf til tvö þúsund og sextán

sem bæjaryfirvöld telja að ríkið hefði átt að greiða uppsafnaður rekstrarhalli á tímabilinu fyrir framlag Akureyrarbæjar var hátt í tveir milljarðar Akureyrarbæ hefur nú borist svar og er kröfunni vísað algjörlega á bug í svarinu kemur fram að stjórnendum hjúkrunarheimila sé falið að veita sem besta þjónustu fyrir þá fjármuni sem eru til ráðstöfunar hverju sinni bæjaryfirvöld hafi sjálf

að greiða með rekstrinum en með því verði ekki til krafa á hendur ríkinu þá bendir ráðuneytið á að greiðslur séu reiknaðar út frá nákvæmlega sömu forsendum og greiðslur til annarra hjúkrunarheimila

bara mjög mikil vonbrigði við höfum talið okkur vera að reka öldrunarheimili samkvæmt þeim kröfum sem ríkið hefur sjálft sett en ekki sé verið að veita of dýra þjónustu það er náttúrulega bara þannig að daggjöldin hafa ekki dugað fyrir rekstrinum og þess vegna höfum við þurft að leggja fjármuni með þessu og núna erum við bara að reyna að sækja á ríkið til

að fá þetta óréttlæti greitt fyrrverandi forseti bæjarstjórnar sagði í fyrra að

samþykkti ekki kröfuna yrði dómstólaleiðin farin Guðmundur Baldvin segir að málið sé í skoðun með lögmanni en ekki hafi verið ákveðið að höfða mál Akureyrarbæjar er farið fram á að ríkið yfirtaki reksturinn þegar rammasamningur Sjúkratrygginga og hjúkrunarheimila rennur út í árslok ef bærinn fái ekki endurgreitt Guðmundur Baldvin er þó ekki viss um að það sé besta lausnin eins og staðan er í dag þá er það vilji meirihlutans að við höldum þessum

getum gert þetta betur

eðlilegast að þetta sé sem næst

fimmtíu þúsund rúllur af íslensku heyi verða fluttar til Noregs á næstunni

nemur yfir þrjú hundruð og tuttugu milljónum króna vætutíðin og kannski veðurfarið almennt hefur leikið margan Íslendinginn grátt í sumar en á sama tíma eru frændur okkar í Skandinavíu að kljást við mikla þurrka nánar tiltekið svo mikla að norskir bændur hafa þurft að leita út fyrir landsteinana að heyi til þess að fóðra skepnurnar sínar

og systurstofnun hennar í Noregi negldu nýverið

niður svæði á Íslandi þar sem hey þykir öryggt til útflutnings varð niðurstaðan sú að hátt í hundrað bændur á Norðausturlandi í Eyjafirði Þingeyjarsýslum og Skagafirði selja nú allt hey sem þeir mega missa norskum kaupfélögum mjólkurbúum og sláturhúsum

hafa ekki borið á tún aftur til þess að fá betra hey en raun ber vitni ég tel að

skaðað búið er að semja um útflutning á fimmtíu þúsund rúllum þrjátíu þúsund af nýju heyi og tuttugu þúsund af eldra þetta eru um þrjátíu og fimm þúsund tonn og fordæmalaust magn

stafla hérna eru um fjögur hundruð

og það þarf um hundrað og tuttugu svona stafla til þess að uppfylla pöntunina frá Norðmönnum og þeir verða fluttir frá bændum til bryggju í

nánar tiltekið í þrettán hundruð svona

nýja rúllu en um þrjú þúsund

fyrir eldri verðmæti

því samtals um þrjú hundruð tuttugu og fimm milljónir króna fyrsti fer frá Skagafirði eftir rúma viku og offjölgun og fæðuskortur er að leggja stofn að velli á lítilli eyju við suðurströnd Ástralíu kóalabjörninn er eitt af einkennisdýrum Ástralíu en þeim hefur fækkað mjög á undanförnum árum meðal annars vegna skógarelda eyjan nálægt Melbourne höfuðborg

þarna halda til um tvö hundruð og fimmtíu og ferðafólk kemur gjarnan til að skoða þá en stofninn er að hrynja

og tré hafa verið felld til að varna skógareldum þannig að dýrin geta ekki aflað sér fæðu stofninn er líka talinn vera of stór flugvöllurinn á Siglufirði hefur verið opnaður á ný eftir að hafa verið lokaður í fjögur ár bæjarstjórinn er umsjónarmaður vallarins og segir mikla möguleika felast í

opnun hans

hefur verið skráður sem lendingarstaður hjá Samgöngustofu á ný en hann hefur verið lokaður frá árinu tvö þúsund og fjórtán flugvellir sem eru skráðir lendingarstaðir eru almennt opnir öllum samkvæmt upplýsingum frá Samgöngustofu og má hver sem er lenda á þeim á eigin ábyrgð bæjarstjóri Fjallabyggðar segir opnun flugvallarins mikilvæga fyrir öryggi íbúa á svæðinu við hugsum í Fjallabyggð og svo er þetta

umgjörð fyrir ferðaþjónustu hingað og útsýnisflug héðan og náttúrulega bara fyrir almenna flugáhugamenn sem vilja koma hér og lenda flugbrautin er átta hundruð metra löng og hafa töluverðar endurbætur verið gerðar á henni í sumar lagt hefur verið nýtt slitlag á brautina settir

og útlínur merktar síðan munum við til áherslu mála hér miðlínu og og þröskulda þó það sé ekki skylda það mun fljótlega koma þannig þetta verður eins og í London Gunnar mun sjálfur gegna stöðu umsjónarmanns flugvallarins Isavia á völlinn en nú eru samningaviðræður um að Fjallabyggð taki hann yfir Gunnar telur ekki líklegt að áætlunarflug hefjist á Siglufirði hann sjái þó ýmsa

í nýtingu flugbrautarinnar ég held það muni gerast í einhverri framtíð að menn muni fljúga mikið beint frá Keflavík

beint á þá staði sem þeir vilja fara þróun sem er bæði í Evrópu og Bandaríkjunum og mun eiga sér stað hér á Íslandi líka

Íslendingar hafa góða reynslu af sænskum landsliðsþjálfara

förum yfir þetta allt á eftir leit er haldið áfram í húsarústum á eyju í Indónesíu þar sem harður jarðskjálfti reið yfir á sunnudaginn að minnsta kosti hundrað og fimm fórust þúsundir ferðamanna hafa verið fluttar á brott Akureyrarbær greiddi á fimm árum hátt í milljarð króna með öldrunarheimilum ríkið hafnar endurgreiðslu enda hafi bæjaryfirvöld ákveðið einhliða að borga með rekstrinum Norðmenn hafa keypt hey af íslenskum bændum fyrir þrjú hundruð og tuttugu milljónir króna vegna þurrka enn sem komið er hafa eingöngu bændur á

Norðausturlandi uppfyllt skilyrði Matvælastofnunar um útflutning á heyi hinsegin dagar voru settir í dag á fjörutíu ára afmæli samtakanna sjötíu og átta í kvöld fer fram dragsýning af því tilefni við verðum hér aftur með sjónvarpsfréttir klukkan tíu í kvöld Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir segir á sama tíma fréttir í útvarpinu vösk sveit fréttamanna sér um að uppfæra vef okkar allan sólarhringinn sæl að sinni